अगर मई﻿ ये कॉमेडी फिल्म और ड्रामा फिल्म में से कोई एक पसंद कर नि रहे णी तो मु <noise> कॉमेडी फिल्म ज्यादा देखो पसंद करो। क्यों क्योंकि यानी कॉमेडी फिल्म को मजा ही कुछ और है। कॉमेडी फिल्म में बीच-बीच में असि चीज होती रे। जसा कि अब अपन हासनी चा ले तो अपनी घणी सारी बीमारियां तो हँस बा से ही दूर हो जा। हाँ स बो भी एक प्रकार को व्यायाम है जिसे अप णी कई प्रकार की चिंता दूर हो जा अपन है खुशी की अनुभूति हो वे अपना बढ़िया अच्छो लगे। तो कॉमेडी फिल्म बहुत सही है उसे अपनो कई नुकसान भी नी है। अपन और कई नई-नई चिजा जांबा की मले जो नए-नए चुटकुला भी सुनबा <hesitation> का मले। तो ड्रामा फिल्म की जागे तो कॉमेडी फिल्म ज्यादा देखबो सही है।